Ta tawa ma an woni defeno lanyol, lanyol latingol ɗuɗungol no to inna e baba e ɓiɓɓe, walla gorko e rewbe muɗum e ɓiɓɓe muɗum. E nafa maɗa kan ko ndefata on latanta ko be torra. Un ɗon fu yadi e bokono anndirɗa gikku majje e yanɗu maɓɓe no wa'I. ta defani ta defu fa ta tcarna tawe to be nyame e bauta nyamdi. e bo koddoto ɗum a wala toy ngattata ɗun. ke dafata fu defa ko himɓe wawi nyamugo nyande, nyalaumari to wari defa, hirande to wari dafe kadin. Ta anndi awaɗa <noise> ko defata bo tawe a wodi toye ndesataka, toye fowintaka, tobe umminoy ke fu, kanaɗon e ka fowina e ka wuli ka nyamoto.